Angunas son más arrollás i sotras más buhías. Essu tamién pendi dela pressonalidá endividual de ca perru i de cómu s'aigan aveníu dendi chicus. Un ponel, los yorkshires de siempri án teníu la fama de sel mu geñúus, mentris que razas comu los labraoris pos tienin fama de sel mu arrollaus. Ara, tamién te digu qu'estu delos caraitis delos perrus sigui huendu cosa moerna paquí, porque enantis los perrus pos eran perrus, sin más.